Me parin al a inflüensame cun sa pasiun per le moto e per le macchine e cuindi dizuma ch'ades al e co mia pasiun e cuindi dizuma che anduma d'acordi përché tüte le volte che s'veduma cinfrugnuma cuaicoza dë lon e pasuma ël temp e a mi a m'pias ën bel po